Ing'enyishek taman che mii tai amache akilkei, anai a- a- atareti kei <hesitation> ataretii kei eng' sapet anyorchikei rapinik, achengchikei karit nyu, akayai kuni, asi akayai akayachikei kasishek chuuk, akataret piik ap kokwet, ing'oratinemii ak che atap achapchi oreet achekchi stimet, akaneet lakok, akaneet lakok kopa kosomany, ko ng'osiir. kotaretech karon ko- koistakei perperiet amu ng'epa sukul ko istakei perperyet inetkei ile kiyae kuni, inai kei ne ya, ak inai ne kararan, ang'inai kiy nekararan ata koneya inai panda ng'ung atepto ng'ung inyekei.